كان يقدم بيا الوقت جمعة <hesitation> لقدام، أول حاجة نعملها نمشي نشوف شنوا <hesitation> شنوا عملت شنوا ما عملش في الجمعة هاذيكا نشوف في شما غلاط نجم نتجنبهم، وماشي حاجات حاجة خايبين نجم نولي نبطل ما نعملهومش، شنوا الاخبار شنو صار؟ شنو ما صارش؟ باش نعرف كيفاش نتصرف، كي يرجع بيا الوقت نعرف شنوا نعمل.